Me te kpo obo eki me ve nya de erase me je de erase ze me ve wa fiho erae me ve kame fiha me ve whoza e je horo no me ve woza me je woza-no me re wa the e je horo no me ve fi ofigbo fiha me re lo ibizo me je lo ibizo no me re be arobasa fiha ae me je be arobasa fiha no me ve fi oware kpobi fiha me rurai e ve je ete horo me ve koko erae fiha ae me je koko erae fiha no e ve jo eye muho eye momoto momoto momoto i je ye no me ve <hesitation> me ve fi uwe fiha me ve fiemagi fihae me ve fi oware kpobi fihae me ve the e je horo no.